Metau an. Hai, nao- nao edia gwauai egwaum, <hesitation> bad luck an. Na dinana- dinana na thursday dinana ta. Na lagani na, asna- asna- asna laloa taom toda una dina tana, da rumai helai, helai kava bena, tura madi bamo madi <hesitation> ring bena degwa oe, oibe. Aibe, daka, wiki beda, bema onohom kava neganai, dobaoma. godens dobaoma. Lauda, navas, doh navas helai, doh navas lalo ih, balaom beh name eva lasi. Toda me- memero bema basnalaom dama bebadum behereva idauidaum naga namo. Ruma taudia oe, laundoh- laundoh balaom. Doh balaom squad doh baha itadiam, godens ai. Gwa ah namo bavas. daka nabi da nala. Koue- koukou nabi nala basiai naguida, metaemetae, inikam da, nala bona, godens. Diada, gaukara deore elaova da inuinu gaudia daka dehoi da, una daka, motuka bada henunai helai da, sivarai, ahevasea daka dakiriva, daka ah inuinuva, daka, helaiva lalonai da idia egwa ei, drop off motukana da, deredi beh itanda, baita marere. Motukai baita gui dama baita lou hanua. Aida una taimnai da, ama bona hanua. Hanuai- hanuai akau da, da memero memero oidiam, ini nega memero edia kara beda helai, drinki ta rua da, Hevasea kiri, boikaboikava. Da idia da, ehelai laonai be ta dego oeh, oem- oem- oem motuka, mia. Go io, ah motuka houna. Oia, k- motuka doh baha abi itado, doh heau tado baita karaia ranu heauna. Doh baitala, brothers dobaita ita hanuabadai, <hesitation> nam baita vasi. Alauda nala motuka nahab motuka nahabia nen tauma eka, <hesitation> tamag sinaguida beh lau eitagu ia, na mero beh, edebana beka taidia eraka i- gagevagageva emaim na, daka, maina emaim. Naga iah pis, motuka ta- <hesitation> kinan doh aheni beh, bamo ta doaia, doaiha atoa, hanua badai. Da ouna hereva, da oidiam, motuka iabina dainai da, unu hereva mokan ea koikoi da tame hamaorodia da ki devas heni da, squad ogui, data vasi. Dala, unada mandahaero. Memero edia wikiai beda unada ah inuinua. Thursday, friday, nada mau- mauta, tore isi, ma inuinu. Anian gaudia ani, ma inuinu ela, saturday. Iha dikana, una sunday nai, unama mothers day. Na weekend elaom mother days. Gaube hahine edia dina ita memero, tatau dama, oidam, inuinu karadia bema. Davasi gui dala, hanuab- ma alou ala hanuabada. Toh ainunu ala, aida ala tatana. Tatana beda, <hesitation> paps ena hanua beda doala unukai doh, da gau iboudai nanamo da ainunu- ainunu lalonai benada, complain asi anina ta deha vara. Idia dah, sibodia eh, he- hedori lao hedori mai baie hepaisi egau laga eh, umui. Naga las las dia unubamona. Aina na lau turagu dainai please, <hesitation> gauta aso kara hendia araka tanidia. Ega ah, da raruosi ehepusi elaova. Lauda oeke motuka kina amailaia. Unabeda spaka maseaida, davasi gui daheau. Aheau maiva, ai kan- <hesitation> tatana neseanai, aheau heniava, da junction ai dakau. Alasi neganai aheau amaiva laonai, kanudiai. Kanudiai beh, nada- nada daka baina go, nada, dina- una dina nama, daka baina go ah, <hesitation> ast- ast- <hesitation> asdibagu na dina bema ede baina gwauraia toh na police motukana na hetu lalnai, unu idia beh, full load. Toda ai aheau hanai neg idiana aina, seitamai namonam ba ainada aheau hanai dala. Aheau ama ama, kanudi ahanaia, ala, <hesitation> daka- daka, idubada alao hen- <hesitation> idubada alao henia lalne na mobil, ororona, adae- adalala- lalnai, motka na matagu emahuta. Maoro mo una, motka tarina nagiroa maoro mao, barrier ta na, simensi mai, dakana ida paipana ida bampaia makoi. Radiator emakoi, <hesitation> tyre eloka, hai memero lalomai gaudia iboudiai ta hai seat bet seato gaun maomao dash board ai madi eheala. Ah muri gaudia ma, sit- muri sitidiai ma aheala. Nabe lau, hanuabada memerodia, <hesitation> rarua, bona, koia- <hesitation> baruni gauna ta. Ai ah bampa negan ida, taudia tatoios. Rua beda, muriam de, roho lasi deheau. Badnabe dina badabada go ia, hai police bemaim muridam da itada, <hesitation> ma bero asi andia ma baita abim. Hai ta beda nahamao ei, oinda baola bana na, tatana. Idia bemaim neganai, motka beitaiam ini heto, ma umui ma motka lalonai, hai metau iboudiai, ma umui seh ma bohuam dainai, namonamomuai, oinada, araka hanua kaikai beda aola lauda beh- lau beda, motka bo. Na dinana- una dinana na asna la- ia- ihadika aida unabe mothers day. Da una dina, <noise> na, ah bampa neganai una dina ilalotauna na, ma, mothers day daka. Una dina, mothers day emaiva laonai, aida ma aheita henim ago ia, ei, happy mothers day una, taimi olaloa. Kaikara tama mase toda, nana, dia iteda taemi dainai da, una nama tamauri da, na nohona beh heina dada, da heunu.